عشر أرقام عشوائية بين صفر ومائة، طيب عندك اثنين وعشرين. سبعة وثلاثين، ثلاثة وخمسين، ستة وستين <hesitation> تسعة وتسعين. اربعة عشر إيش كمان؟ خمسة عشر، ثلاثة وثلاثين، اثنين واربعين، سبعة وسبعين.